﻿Taraii, tarai tadu to talatin darta waɗi talatin darta waɗi talatin darta belu, a tadma tare sati feɗu ditane tadma tare ko, yauwa ka“yu sati fedu kacikatu ladi, litinin, talata laraba, alamis, jumma'a, asibir, ladiye tadbacibelu, yauwa jan kacikati lah.